Ku sa küsüt mu käest, et kuis köögiviljo perfektses grilliq, sis tuu om väega imelik küsümüs, selle et perfektne om väega erinev inemiisi jaos. Näütüses mu imäle miildüseq väega krõmpsvaq köögiviläq.